Safidy malalaka, ia, kôfa mikoran̈a safidy malalaka izen̈y dônko olo jiàby a samy raha tian̈y ataô. Tsisy mifaneritery tsisy miforse avy eô samy raha tian̈y; ia, karà izen̈y!